وأنا في المدرسة كنت أحب الرياظيات مرة، لاني كنت أحب المعلمة اللي تعلمنا الرياظيات، وما كنت أحب الحفظ ، فكنت أحب الحساب، أجمع وأطرح ما أحب المواد اللي فيها كلام كثير، فكنت أحب الرياظيات لأنها أرقام ما تحتاج حفظ.